हा धर्म के बिना भी इन्सानी जीवन जियो जा सके च बस इंसानियत होनी चाहिए उ हिसाब सु धर्म के बिना भी इंसान सोच समझकर उ काम ए कर सके अगर धरम न रेव गो तो भी उस काम को कर सकते हे समझ। सके च उ थाई जो समाज सके च की जो नुकसान च यूकी भलाई च वे समझ सके नैतिकता को मतलब तो ही रेवे च था आज गलत हो।